Hita tompony i akôho zany kôa nandraha tsy tômpony anà magnome hanigny azy izy misalasala ôhatra amena tsakotsako regny izy tsy tsy magnatogno fa izy zany kôa tômpony même tsisy hanigny ake izy magnatogno foagna zay ahaizagna azy tômpony izy.